La Tailandia al e ün pais ën l'Azia. Tante persun-e a van ën Tailandia për ël mar e për fe le vacanse e cunosu pa d'autre coze d'la cültüra dë la Tailandia perché l'ai mai stüdià